Aminay ankagny edy ai kapiky zany kapiky kapiky fitaribigny regny raha io, i izy zany kôa nandraha ohatra hoe diavinao igny to de mahay miaro tegna izy tonga de misitriky agnatiny akagny agnatin'ny barakony akagny izy.